Turki duu, so a ƴeewii fi, naa tawaa muuɗun, ɓe yimɓe moƴƴinooɓe tappiiji sanne. Alsilaamaaku duu diina maɓɓe ɓuri jaalaade. Ɗun e hono mun. <hesitation> turkinkoore ɗun woni ko haalete e nokku maɓɓe. Ɗun ka tawtude anngelenkoore. Aya ley anndal an ka nonni.